Ivira ta <hesitation> taïgui yaeki vaera <hesitation> ikiavae ñaneraipe opita tembiu vae jaeramiñovi <hesitation> oime mbae yaesa ñanerai re yave pipe yaeki jokuara ikavi kua <hesitation> ivira taï jekia taï ikiava jekia <noise>